Ia e'u miana aonanai a'ana aura vagana ostreiliana. Vagana ostreiliana a'anan vagana badina aura vagana aura a'aenanai vava'au. Vava'au inoku a'anan pauru paurana ka va'abia. Ema vagan varaasi a'anan paurana ka va'abia vapaura a'aenanai vamia a'ana e'u rumana ka vagavania, e'u rorina kai vagavania. Daisa'aku rori karida ko ema e'u rorina vagavania, a'ana vavaonidia rori karida rorina eda vaisa'u, va rori, Gabagaba vaima a'anana, eda vaguru, varedi a'anai vagan vapaura. Vana'edo vagana e'u rorina <hesitation> kinana va'abia vagana e'u rorinai vamia, agenada vakeo vagogo vamiadio inokai e'u rorina <hesitation> e'u rori, sibo e'u rorinai vagan vapaura, vapaura inoku, raviravi rorinai va ero vagana rumana, Va ero vagana rumana, i'ivaruna ruma miada ao'uda eda buabua a'anai asia amagana ama ebo ebo <noise> Vagana e'u kauda abadadai va ebo ebo, vagana e'u kauda abadadai va ebo ebo inoku vara'asi vamai a'ana, vagana gavarana kaivananai va ava gavarana va vioria, gavarana vaisania. Agona ve dio a'ana aurava gavarana vamia agona vedio vaisania. Gavaranai vamia vegana agona ve dio, avivina vekoa va imari imari, rada nonoa dada, a'a paura nai rada, ro'o nu'unu'u da a'abida paura na abunanai, a'a gavana abunanai amamia ema gana avi'vina ema koa, manumanu da gema moara. Agona ema dio a'ana aurava vaisanidia, e'u ro'o nu'unu'u e'u vava ve'odia akava, vava ve'odia a'adina. Kaimurinanai a'ana va ero vagana rumanai vaguru, vagogo va'eno. Aurava a'a maurina abu egenai ama mia, ama ra'au ama mia. Goae'u da ia. Kanobaga egenai eda mia, nana sibo'u a'akaiva nai vamia. Sibo'u vaebo, - sibo e'u rumanai vamia, sibo e'u rorida vakarinidia vaebo, vagana vapaura. Paurana inoku va ero a'anana, sibo e'u rumanai ama mia bagebage, ra'a ve'o, a'a maurina a'ana isa'i sibo'u ama ra'au aina ama mia. E'u kauda gema mai gema sia, isagana isa ebo ebo edaka a'anana vavaonoda uma gana, na da aurava e'u kauda, o da aurava uida osidi isagana isa ebo ebo. Nana aurava sibo'u vamia, e'u maurina sibo'u, sibo maurina vamia, va ra'au vamia akava. Da aurava kau da ira'u gaga osidi vimia, ro'o nu'unu'u dada ounanai aurava sibo'u vamia. Ve rani amagana paurana abunanai a'anan ai kauda a'a paura paura babagada kaudada gema sia, o onina ai vogana vo ero vogana vo va'auva'au va'iro. Vogana vo va'au vairo emu pepana egenana voabia, vo ero vomai a'ana. Vikoini'o gae, vo gaegae aruna kaivananai. Vuisauda rua o koi kaimuri dadai a'ana onina ai ia paurana abunana i'inana vo'onauria. Inoku eda rauai, ema ia paurana abunana vo'onauria a'ana kauda vida eda mai, kauda vida voabida eda paura? Inoku ai vovoanoda vasia, o ema nana ia paurana abunana va'onauria a'ana, kauda eda mai a'ana vaisanida kauna vaisania paurana veobia gae, paurada boudadai ve vavai dia, mai <hesitation> veva ve'odia.